<noise> Gny tena ilava azy moa izao; da laha fa hiboaky tegna hihaingohaingo; da i ampiasay. Da ilava azy avao koa laha fa mipititsy gn masoandro ka i apetakinao amin'ny masoandro igny eo; <noise> da manome hazava avao koa i.